الحروب بالنسبة لي هي أصعب شي، وأكثر مشكلة نواجهها في العالم، الحروب في كل مكان تأثر حتى على الإقتصاد، تؤثر على الأطفال وعلى التعليم، وعلى الناس، وتسبب التشرد عدد كبير من الناس، وتسبب مقتل عدد من الناس، وتسبب التشوه عدد كبير من الناس الأبرياء اللي ما لهم أي ذنوب، أو ما لهم أي دخل في الحروب.